உப்பு மற்றும் உப்பு நீர் வாணலியில் உப்பை போட்டு சிறிது நீர் சேர்க்கவும். சில மணி நேரங்கள் வாணலியில் ஊர்ந்துக்கொள்ள விடுங்கள். உப்பு, எரிந்த உணவை உருக்காமல் நீக்க உதவும். சோடா பைகார்போனேட் வாணலியில் ஒரு தேக்கரண்டி பேக்கிங் சோடா போட்டு, அதில் தண்ணீர் சேர்த்து, அதை கரைத்து வாணலியை மூடி விடுங்கள். நிமிடங்கள் தள்ளிவிடுங்கள். பின்னர் மென்மையாக நரம்பினால் மறுபடியும் அழுத்திப் பரப்புங்கள்.